Eng kimostop ingokaik, kong'en ingokchiet chito nepo, ng'amu nda wendi at kwaldachi chitap kokwet, koweksei ingokchee, ng'amun ingen ole kopunu, ingokchiet ko paru chamiet eng' chito ne pa.